komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá strák á Ísafirði sem mokar snjó fyrir nágrannana heyrum af ómissandi dúfum á Siglufirði og fræðumst um skógrækt á Íslandi með krökkum í Ártúnsskóla ég heiti og nú verða sagðar Krakkafréttir íbúar við Sundstræti á Ísafirði hafa varla þurft að

í vetur því sextán ára strákur hefur mokað snjóinn í götunni Kristján Rafn flutti til Ísafjarðar í haust til að fara í menntaskóla þegar snjóar er hann tilbúinn að rétta fram hjálparhönd í frístundum sínum fimm mínútur en svo get ég ekki verið kyrr lengur eiginlega ástæðan

ég byrjaði að moka tappa af orkunni já við höfum ekki þurft að taka upp skóflu í vetur þetta munar öllu

það getur verið puð að moka eins og um daginn þegar það

kafi hérna þá var hann bara

íbúar við Sundstræti á Ísafirði mega teljast heppnir með dugnaðinn í Kristjáni og hann er líka með réttu græjurnar í verkið

tryggingin mín fyrir því að komast hérna hér áður fyrr voru dúfur í flestum bæjum á Íslandi en í dag sjást þær varla ekki einu sinni á torgum höfuðborgarinnar á Siglufirði eru þær hins vegar á hverju strái og þannig hefur það verið í yfir hundrað ár þær komu fyrst til sennilega

alifugla svo urðu þær smám saman villtar og þannig höfum við litið á þær

gegnum tíðina og alltaf einhverjir bæjarbúar sem hafa gefið þeim reglulega þetta er

ýta á eftir manni ef maður mætir ekki með matinn þær láta ekki plata sig dúfurnar á Siglufirði treysta ekki bara á að bæjarbúar

fóðri þær þær fá líka húsaskjól í geymslu á Síldarminjasafninu hér innréttuðum við lítinn klefa fyrir dúfurnar hérna getum við kíkt inn þannig að þær eru bara hér ég kalla þetta

þetta er sérhannað fyrir þær í tilefni af alþjóðadegi skóga á morgun lærum við

meira um skógrækt í dag og fjöllum um

í verkefni á vegum Skógræktarinnar hafa krakkar í Ártúnsskóla í Reykjavík lært ýmislegt um skóga Íslands í skógi rétt fyrir neðan skólann hafa þau fræðst um heilsu trjánna krakkarnir lærðu líka að höggva eldivið og hvaða aðferðum er best að beita annað sem þau lærðu er það hvernig viður getur nýst til að smíða úr til dæmis hljóðfæri við vorum hérna að reyna að finna við fyrir svona tréspil eins og þetta og við fundum hérna mjög góðan við sem er leita nú að krökkum í áttunda til tíunda bekk sem vilja spreyta sig sem fréttamenn þeir sem hafa áhuga á að koma hingað á RÚV læra af reyndum fréttamönnum og búa til sínar eigin fréttir af

punktur is